puhukaapas se tervahaudan poltto nyt
ja nytkö
oikein tarkkaan
jaa että se tulee tarkalle tehtäväksi no nyt jaa sitten se miten siinä on meneteltävä koko asiassako niinkö
koko asia alusta alkaen
niin metsästä alkaen
metsästä
niin no kuulepa nyt se on tehtävä niin että se on nostettava ne kannot syksyllä ensin metsästä ylös ja sitten kun ne nostetaan sieltä ylös ja sitten ne pilkotaan ja puhdistetaan ja viisi hautaa minä mennä kesänä tussautin nyt tulee toista hautaa ei nyt rohdi panna juhannuksen edellä palamaan kun se on kuule tuo se ei ehdi kunnollisesti tulla hyvää tervaa terva täytyy hautomalla polttaa sitten se tulee hyvä ja kun minä tervaa olen antanut Ruhan isäntäkin vei täältä niin se kehui että ei tarvitse silloin sontaa ostaa kun sinulta saa tervaa sanoi näin Ruha minulle niin toissa kesänä vei minulta kymmenen litran kanisterin ja nyt sanopas kun niin tehdään minä olen aina ruukannut ottaa kannot metsästä ylös sitten minulla on pussi siemeniä ne on tuossa minun muovikassissani se siemenpussi nytkin kun aitan rapulla otan siemenet niin minä vien sitten kuule aina sen tervaskanto mistä nousee niin siihen on sitten niin huikean hyvä pistää kasvamaan uutta metsää ei talonpojan tarvitse pitää maata kyllä se olisi saatava läpi kasvamaan kaikki paikka ei kannata maksaa veroa - se on huonoa peliä ne täytyisi saada kaikki tuottamaan ja tämän talon metsä on nyt niin säännettyä metsää kun onkin te näette tuolla alhaalla on minä olen saanut kunniakirjat ja hoitamisesta ja sitten Tapion neularetku on tuossa liepeessä jonka ne on antaneet sitten kun minä olen viiteenkymmeneen vuoteen sitä hommaa ja jyllännyt tuota metsää ja aina melkein siellä että vähemmästä päästä monesti muualla niin ennen täytyi olla pellollakin mutta nyt nuo kun on toiset miehet niin vanha ukko joutaapa kävellä metsässä vaikka ei siellä jaksaisi enää niin paljon tehdäkään - se vaatii katsomisen edes ei sieltä jouda pois olemaan ei ja kylvöksetkin ne on uusittava ei ne ole hyvät että yhden kerran mies kylvää te näette minä neuvon paikan kun menette nyt sinne takaisinkos te menette Jaalaan päin niin nyt kun te menette täältä sanotaan Mustalaismäeksi Hartolasta vähän matkaa mennään sinne Siikavaan päin niin siinä on täältä mennessä oikean käden puolella valtion metsää noin ja sitä on täytynyt kolme kertaa kylvää kun se oli kuivat kesät ja kuiva kesä hävittää näethän noin vaikka kylvetään niin pouta hävittää joskus niin että se on uusittava niin Raikas vainaja sitten täytyi kolme kertaa siinä ja nyt on tiuhaa nyt näette sen kuinka tiuhaa on muistatte vain vilahtaa se on Ahveniston järvi on sillä kohtaa siellä - toisella puolen ja talo missä on se siinä on selvä raja kun sanotaan että valtion metsä alkaa nyt niin siinä kylvös on enää jäljellä ne sai siirtolaiset ne vanhat metsät mutta se eihän se taimisto kelpaa kenellekään joka on vasta toista metriä pitkää niin sillä tavalla tapahtuu siinä metsän hoidossa viisi kertaa täytyi hakata kaskea kuule ennen kuin sai täältä talossa ja pellolta leivän ne ihmetteli että on kaskenpolttoa ja että kuinka se nyt on niin kyllä minä sen tiedän ennen - Huhdasjärvellä kun kynnettiin niinkin suuria kun Siltasten isäntä vanha isäntä kylvi kymmenen tynnyriä rukiita palomaahan ja nyt ne on kauniilla metsällä ne jäljet nyt nykyinen kansa nauttii siitä vanhan ukon teoksesta niin on ja nyt ei enää kaskea kun ei hakatakaan ensinkään ja niin sehän siinä onkin niin nyt tuppaa tulemaan kaikenlaisia tuollaisia ilkeämpiä tauteja mutta toki sentään on se eltä kun poutakesä tulee niin tyrmähdyttää vielä haikua ilmaan sen tähden joku kulonpalo sekin on terveellistä hommaa paikkakunnalla että se saa joskus haikua ennen kun näet joka paikassa kaski paloi niin ei niitä kaikennäköisiä itiäisiä ollutkaan ei ilma pysyi puhtaampana kun ne sai myrkytyksen haiku tappaa haiku tappaa niitä nythän meillä on neulan pistäjäiset täällä ja niin tulisiko se nyt se Vierula niitä horsseja muuraamaan - Kymin herrakin näki ja eilen sanoi minulle siellä Jaalan häissä että nuo siellä on pistiäisiä - näinhän minäkin tuossa on tuossa istutettu lehtikuusia niin minä on nuori petäjä tien laidassa minä menin heti kun minä näin että neuloissa on vika ja katselin niin matojahan niitä ja ne ilmestyy kuulkaa ensin nokkosiin nokkosissa sitten - sen huomaa että ensimmäinen syönti melkein on että missä on nokelisto että kun meillä on raitilla niin niistä minä näin jo kohdasteen että se ilmestyy silloin niihin ja sitten puihin ilmestyy ja niitä on tuommoisia oletteko te nähnyt niitä pieniä matosia niitä voisi mennä vaikka hakea tuohon pöydälle kun ne - mutittelee jo nokkosia ja puun oksiinkin kun ne tulee meillä söi kerta kaksi kertaa metsän niin että ei neuloja ensinkään jäänyt se on tuolla Muorinniemessä mutta ei se metsä kuollut kun se oli metsä oli muuten vahva pohjaltaan ja kasvoi hyvin vaikka se Meirolasta vei ihan että pelkät rangat vain jäi niin nätti se nyt taas on mutta se nainen näki eilen tuolla Kymin yhtiön nuoremmilla metsillä se minulle valitti että on neulan pistiäisiä minä että - jaa jaa jos nuoret herratkin huomaa että noin ne tulee kun vasta Jaalan miehet huomasivat ja että kun näin pakanat ne -- rottia tuli oikein paljon ne huomasi vasta vuosien päästä minä näin ne samana syksynä kun ne oikein tähän paikkaan ilmestynyt tänne Jaalaan ne samat myyrät kun tuossa kaatoivat ropsia miehet tuossa pellon laidassa minä menin katselemaan niin katso kun ne söivät petäjän oksat niin että ne oli kaikki valkoisia niin niitä oli niin paljon jo täällä silloin ne vasta Kyrön miehet toisena vuonna huomasi kun ne pellolle menivät ei ei kyllä ne täytyy katsella ne asiat jo hyvin tarkalleen joka maata katselee tuo metsän hoito on nyt kautta Suomen se on käytännössä teknikoita meillä on paljon paljon joka pitäjässä on yksi tai kaksi ainakin ja minä vanha äijä en ole missään koulussa muuta ollut kun minulta kysyi Tapion johtaja tuolla missä olet koulun käynyt minulla on iso metsätiede tuolla ostanut olen ennen minä en muista enää maksoikohan se sen aikaista rahaa neljä vai viisisataa jossa on maa ja metsät niin sitten minä tavasin sen melkein ja opettelin tuota metsää sen mukaan hoitelemaan niin kuin siellä neuvottiin siellä kirjassa sanotaan ja siellä on muidenkin maiden neuvoja eikä ainoastaan näiden suomalaisten siellä on muista maista ja ja sitten siellä on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 sääntölakeja jonkun verran mittaukset ja kaikki se on hyvä kirja olemassa mutta ei raatsivat ostaa ukot pojilleen se on siinä vikana sitten on toinen kirja olisi tuohon - puutavara-alalle taas jossa sanotaan miehelle että minkälaista tavaraa valmistetaan noin Suomen puusta minulla on se kirja ja tuolla siitä olisi ja hyvä tietää katsos kun tuossa on nuo ovet ne on keinotekoisesti tehty meille noita tuollaisia huonoja ovia ei ei niitä pitäisi antaa ja nyt ei niitä saadakaan täällä Suomessa enää kaupaksi ne on vietävä Norjaan ja Tanskaan ja Ranskaan ja Saksaan ja mihin saadaan suomalaiset kyllästyy jos mies ostaa kuulkaa huonon veneen toista ei se enää osta sanoi naapurin poika minulle yhtenä päivänä kun oli ostanut kun kauppiaat myyvät sellaisia veneitä jossa ei ole kaaretkaan muuta kuin ainoastaan tehty vain sahalistasta niin poika sanoi että ei enää vissiin toista osta kun ei se kestä kääntää kumoon eikä oikeaan se vene se on tuossa Mikkolan talossa minä katselin sitä ja poika ensin kittasi no kitti ei pitänyt mutta tämä vanha aine tämä terva pitää paremmin kuule kun se paineli hienoa töppyä niihin aukonaisiin saumoihin kun se oli hyvin huonossa naulauksessakin niin se pitää kun pannaan hyvä terva sitten siihen päälle niin se pitää paremmin kuin kitti kitti lähtee pois niin se lipsahtelee kitti pois ihan ensimmäisenä kesänä - kaikenlaisia temppuja täällä on tuo metsän hoito on monessa paikassa että kun oli kaksi vanhaa miestä ja se oli Kouvolan lehdessä menneenä talvena vai toissa talvenahan se jo oli että katsopas että kun nuo Hyvinkään paikalla katkoi lumi puita oikein paljon no siellä on kaksi minun vanhaa tunnettua setää Helsingissä on toinen ja toinen Lahdessa Lahdessa on nyt se halvaantui Lahden - Heinänen nyt menneenä talvena ja sitten minäkin pääsin metsämiesten kirjoihin kun rahaa tarvittiin kun sille noin täytyi ostaa joku vehje niin silloin pantiin pitkä lista - minullekin tulee uusi herra sieltä Lahdesta tänne meille käymään sen nimeä ei ollutkaan siellä listassa minä sanoin näin että no miksi ei täällä sinun nimeäsi nyt mainita oli viisas mies se sanoi nappasi minulle näin että noin ei siihen pantukaan kuin vanhemmat metsämiehet vain se tulee niidenkin jo kolehdilla saamaan sen mitä he on - ne mitä ne meinaakin minä sanoin sille taas näin puolestani että olisikos siinä hampaansa katsonut - että se olisi jo ikäkysymys tullut ei se mitään muuta kuin - taukosi mikään puhumasta minulle se ajatteli että nyt on paha paikka kun minä niin sanoin että ei suinkaan siinä nuoruus tullut kysymykseenkään ei ei niin nyt se sai sen minulle lähetettiin tieto että kaikki tuli mitä pyydettiinkin niin metsän hoito jo itsestään toi niin katsokaapas että kun minä sen selitän mitä minä olen tuntoni siihen ja taitoni antaa mukaan minä selitän sen juuri perusteellisesti miten siinä olen menetellyt ensikseenkin on se että kun tuntisivat ne pojat tuon maan pinnan olon minkälainen se on niiden täytyisi käydä niin korkea kuulkaa teknillinen yliopisto että kyllä herrat koulua käy mutta ne jää vähän kesken se täytyisi tietää se että minkälaiselle maalle mikin puu pistetään kasvamaan pitääkö olla nyt kuinka vahvaa maata ja koivu on mitä minä olen tutkinut Kihilässä on niin hyvät koivikot se on valokuvattu lävitse juurihan minä sain siitä kunniakirjan ensimmäisen palkinnon siellä kilpailussa kun oltiin no nyt se on niin että minä olen sen huomannut täällä että kun on hyvää metsänpohjaa tuolla nuo alankomaat etenkin koivua kasvaa koko hyvin ja kuusta pökkää kuulkaapas kun jättää sinne se suuria siemenkuusia niin että jos minä vien teidät metsään niin sanon menkääpäs tuosta suoraan tuota noin kohtaa niin ettepä pääse kunnollisesti läpi menemään on niin tiuhaa se lyö niin tiuhaa yksi kun on iso kuusenjättiläinen siinä niin pahuus kun se pistää siementää maan niin herrat käski minua kun minä neljätoista tuhatta kuusentainta ennen istutin ne olisi antanut vielä silloin lisää kun se Tapion jo mies kävi katsomassa noita metsätöitä kun sen neulanvaivainen tuli no hyvänen aika noin minä sanoin niille että lähtekääpäs te katsomaan minä voin herroille antaa nyt se oli Niskanen tämä Itä-Hämeen metsälautakunnassa se toinen mies toinen oli se Helanderin poika sellainen nuori poika poikaahan minä olisin vienyt vaikka mihin päin metsässä mutta se pahattu se Niskanen aina ehtii kiusaa - toisinpäin kääntämään että kuule kun on nuori poika vielä eikä ollut paljon tuntenut metsässä puita niin jos minä otin vaikka noin kysymyksen että nyt on tuo ja tuo olevinaan kun on soikkeva kataja niin olisin väittänyt ei tämä on uudenaikainen kuusi niin olisi pojat katsellut pitkään kun se kysyi on istutettu kuusia suolle kynnetylle maalle se on ja tekniikkaa se se panee miehelle sen päähän että noin se pitää olla tieto siitä jos maa kynnetään ja viljellään että se on ihan kuin pelto ja siihen sitten mies menee ja nappaapa siihen kuusentaimet istuttaa siihen niin kuin me tehtiin me pistettiin siihen istuttamalla kuusentainta ja nyt kun ne herrat katseli sitä se on tuolla Kalliojärvellä se metsä on nyt jo isoa metsää niin se valitti siitä minulle että se poika että mitä vasten näissä on toiset tällaisia hallavia ja toiset mustaneulaisia ne kuusen taimet nyt minä sanoin mitä vasten Helsingissä toisen neidin huulet on punaiset ja toinen ei ole punainen niin eikös täällä metsässä ole samalla viisiin minun täytyi kuitenkin se selittää että Niskanenkin katsoi pitkään että nämä on noussut kuulepas poika nämä on noussut keväisellä nämä jotka hallistunut vähän on neula niin ne on noustu ne nousee maasta ylös se rokauttuu kun - maa jäätyy niin sen takia ne hallauntuu vähän ne neulat mutta kun ne täytyy käydä sitten silloin ramppomassa ne takaisin kiinni niin täytyi tuossakin omenapuu kun nuo myyrät söi juuret silloin kun niitä nyt oikein paljon ilmestyi yhtenä syksynä niin täällä oli - Kouvolan lehden toimittaja käymässä niin kuulkaapas kun mikonpäivän aikana kukki tuossa ikkunan alla omenapuu niin se pani ne ihmettelemään että se kukki mikonpäivänä mutta se ei ollut mikään ihme kun puu meinasi kuivamaan ruveta mutta sitten minulle valittivat että nyt tuo kaivopuu rupeaa lehdet - kuivamaan minä menin katsomaan heti kun heilutin tunsinhan minä että sen on myyrät syönyt juuret minä oikein ramppasin ja laitoin aina joka päivä melkein haalestettua vettä tiinusta siihen en minä kaivosta ottanut minä otin vain sieltä tiinusta aina vettä ja sitten laitoin siihen no sitten se rupesi kukkimaan ja kukki sitten oli pensas tuolla oven ikkunan alla ja sillä oli kaksi metsämiestä ja mukana sillä Kouvolan lehden toimittajalla ja varmasti ne metsissä on käynyt ne miehet ja tuntee puita minä aukaisin ikkunan auki ja ajattelin että kun te metsämiehiä olette - viitsinyt lähteä tuonne metsälle kävelemään isommasti niin minä tutkin teittä tästä ikkunasta nyt ensimmäiseksi että kuinka tarkkoja poikia olette oli nuoria miehiä nekin aukaisin ikkunan auki ja sanoin että noin mikä pensas tuo on joka tuossa ikkunan alla kasvaa ne katseli kauan aikaa kynsillään ikkunasta siihen paistoon eikä kumpikaan voi mitään sanoa niin eikä näin ja se Oinala katsoi tuosta ikkunasta tuonne ulos päin ja katsopas kun se vilahti se pappi niin se sanoi heti että mikäs pensas se on nimeltään niin minä ajattelin ja nostin kättä minä sanoin että sot sot pappi on enemmin noin metsätiedettä lukenut vaikka se saarnaa pytyssäkin niin kyllä pahus tietää puut tuntee - luonnossakin mikäs pensas se nyt lienee minä sen toin tuolta Vuojärven rantapuolelta toin tuohon kun ei mitään kasvia vielä ollut kun talo on tehty sydänmaahan niin minä toin sieltä sellaisen pensaan kun minä näin että tuossa on joku paisto ja se kasvaa hyvin rehevästi se voi näkyä tähänkin ikkunaan se on tuossa seinän vieressä täällä näin näin täällä kaivosta vähän matkaa tänne nurkalle päin näkyykös täällä seinän vieressä se pensas sellainen pensas
ei näy
eikös näy tuonne alaikkunoihin se hyvin näkyy niin se on näet sillä tavalla vain että kun se nuo kasvoi siinä se pensas niin se on kuulkaa taikinamarjapensaaksi nimitetään suomen kielellä sitä - itse pensas se kasvoi tuossa niin suureksi minun täytyi sitten pienentää se - riehui riehumistaan isommaksi ja isommaksi vain ja nyt sitä on viety näköjään - kuka lie vienyt tuonne toiseenkin kohtaan sitä samaa sukua mutta kun tänne on tullut kuulkaapas pojat kun tänne on tullut Teurasista asti tänne Kihilän metsälle ja minä huomasin ne vasta jo monta vuotta jälkeenpäin Teurasten kartanosta joka on likellä Elimäen kirkkoa tiedättehän te vissiin sen paikan Teurasten kartano se on likellä Elimäen kirkkoa ja sieltä saakka kun on tänne kuule ruusut tullut tänne Kihilään ei niitä korppi ole tuonut eikä haukka mutta miehet ne toi se tapahtui niin että kun ne niitteli heiniä ne tuli tänne rahtia halkoja ajamaan ne Teurasten paikalta niitä miehiä ja se on täältä vähä sukua tämän talon entisen torpan miehen noin jälkeläisiä oli yksi mies niistä se ei noin ja oliko se nyt Hauta-Taavin sisarenpoika vai mikähän se olisi se ollut se kolmas mies kaksi oli sitten muuta - niitä Elimäen miestä täältä tulivat halonajoon ennen tänne ne meni tuonne Viilanmäelle ja sitten ne panivat hevoset noin puihin kiinni ja heiniä eteen siihen valtatien laitaan ja nyt se kuule se tienpaikka niin se on nyt minä - olen kaksi kertaa niitä sieltä tuonut noita likat istuttaa tänne raitille tuossa portin luona on ne istutti ne niin köyhään maahan niin ei jaksa kukkia mutta nyt minä toin taas että on melkein metrin korkuisia nyt ne ruusut jo mutta ei niissäkään vielä ollut siellä metsässäkään nyt vielä ne ei ollut vielä ehtinyt kukkia niin on se näet kumma että niin pitkästä matkasta heinissä kulkee tänne asti ne on hevosten eteen panivat heiniä tietysti niin se näkyy se on se valtatien laidassa ollut ne hevoset kiinni niin siinä niitä on muualla ei ole ei siinä näkee ja täällähän ne syötteli niitä talossa niitä hevosia mutta en minä täällä huomannut niiden mihinkään niitä ruusuja tiputelleen - siellä metsässä näin heti kun se rivi lähti sen tien laidassa kukkimaan niin ja siellä kukkii näin juhannuksen aikaan minä olen mennyt sen talon ohitse Elimäen kirkkoon täältä Kuukson kylästä se menee justiin se tie sen kartanon maiden lävitse ja sen pihan ohitse ihan mikä menee täältä Kuuksosta niin se kukki juhannuksen aikana niin kun täällä kukki ennen - orjantappura täällä kukki ennen orjantappuraa ja tuolla meidänkin tuolla Vuojärven rannoilla mutta ei täällä nyt enää näy mihin ne lie hävinnyt en minä tiedä mutta ennen oli että oli orjantappuraa joka oli melkein - teki samanlaisen kukan kuin ruusu tuo metsän hoito on nyt sellainen temppu että niin kun minä jo sitä selittelin niin että noin kun puun laatu kun se joutuu kuiville kankaille tuo kuusi kun minä tänään selitin kun on Vesannosta mennään pohjoisiin päin niin sillä välillä on yksi pitäjä ennen kuin Karstulan pitäjä tulee niin voi onneton kun maantietä kahta puolta niin ei ne Vesannon miehetkään oikein tiennyt selittää minulle että kuinka se asia on mutta on onnetonta seutukuntaa kun on tuollaisia että justiin heinäseipään metsästä saa ja ei tahdo isommaksi jaksaa mitenkään kasvaa ja kyllä sitä on täällä Jaalassakin jossakin paikassa nähtävä sitä sellaista metsää joka on väärälle paikalle päässyt menemään niin se tuppaa täällä Kihilässäkin minä vesasin tuolla rantaan mentäessä tien toiselta puolelta pois ja toiselta puolelta saisi vesata minä olen toivonut että kun tulisi sotilaspojat kun ne tuppaa vohkimalla otella kuusia sieltä ja täältä niin kuin yhtenä talvena että täältähän niin minä ainakin mielestäni antaisin kaikki mitä tuolla kankailla on niitä tulisi monta autokuormaa kun ne tuppaa väärään kyökkiin ei ne saisi mennä sitten meillä on yksi noin puolen hehtaarin alaa Sysmän miehen metsää missä noin Heinänen tukkaansa repi ja Sysmän mies kun ne katseli kun metsä ei sikiyntynyt on sitten Kihilässäkin on minä jätin sen ja se on ollut jo monta vuotta tuolla Koverroksessa se paikka ja sille ei voi mitään noin ajattelin minä sille olisi tehtävä töitä oli siinä yksi vähän vikaa tässä meidän se että kun lähteistä painui siihen maan päälle vettäkin niin sekin teki siinä vähän kiusaa minä kaivoin siihen toissa kesänä sitten ojan ei tee vesi nyt kiusaa mutta se tekee pahan kiusan katsokaapas kun maa on sellaista että se pökkää oikein kovan laukaheinän tai minkä heinän tahansa vain muunkin heinän no siinä on kyllä valtavat suuret kuuset jotka pitäisi antaa siemen ja niin kuin sanoin se antaa yksi kuusi yksi valehteli yhden kuusen antavan koko pitäjälle takavuosina oli ennen lehdessä no mutta hyvänen aika jos onkin pieni pitäjässä ja iso kuusi niin täällä sen näkee niin kuin nyt täällä meilläkin niin ei on montaakaan kuusta tarvinnut olla kun on monta hehtaarin alaa menee niin sakeaa että ei tahdo mies sisään sopia kuusikkoon nyt on jo isoja toiset täytyy jo ropsita jo toisin - niin se on sellainen temppu se kuusen leviäminen että kun se antaa niin paljon sitä siementä niin tähän Sysmän miehen metsään vaikka panisi säkissä niin ei että noin oikein - mitä sitten tekisi sitä en tiedä mutta ei ei ota kun ei pääse näet sen - heinän takia se ei pääse kyllä siellä puut antaa kyllä minä olen nähnyt käpyjä on aina paljon mutta ei ota se maa vastaan kun se heinää jää näet siihen niin se ei pääse sinne juureen ei mutta tuo pääsee tuo voikukka kun minä nyt katselin Toijalaan asti niin koko Etelä-Suomen pellot on niin että kyllä ne tarvitsisi nyt panna kesannoksi kyntää syvään ja antaa rauhoittua näin nyt juhannusaattoviikkoon sitä ei saisi mennä pöyhimään sitä kynnöstä ennen ei se täytyisi antaa olla niin kauan että niin kun ennen meillä täällä tehtiin että juhannusaattoviikolla vasta vedettiin haralla kun syksyllä kynnettiin kesanto syvään ja puhtaana ne pysyi ei niihin tullut roskaa sitten jos sinne ilmestyy sitten kun ottaa sen pois niin sitten ei sinne tule mitään se on puhdas pelto ja täällä on vielä nyt nuo heinät ja viljat niin täällä on vielä täytyi näiden pysyä puhtaana kun ei ole osanneet kun tuolla maantiessä on vain se sellainen kapea käännös tänne Kihilään ja nämä metsät suojaa se olisi muuten Huhdasjärveltä tänne tullut mutta on noin pitkä matka metsää välissä Huhdasjärvellä oli täydestään Iiskolan pelto jo toissa kesänä ja minä sanoin että paha tauti on teillä kauppias sanoi ei se meille - ei se mitään haittaa minä sanoin kauppiaalle se kyllä se sinulle patruuna on oikein iso haitta vaikka seisot tiskin takana niin ei ei sinulta talonmiehet voi tulla ostamaan kun ei ne saa edes elukan ruokaa niin kun se ei ole enää mitään syötävää tuo voikukka ei ei sitä syö talvella elävät ei ne on väärässä uskossa ne ihmiset jotka ei tarkkaan sitäkään katso hylkää ne sen ei ne syö ei huoli kun ei siinä ole muuta kuin se pelkkä tolho vain niin se näytti ensimmäisen lentokoneen mallin kuulkaapas pojat kun se näethän jättää useamman siiven se siemen itseensä kun metsäsiemen se menee ympäripyöryä näin kun katselette kun tuulee se se kiepoo sillä tavalla siltä se kulkee niin pitkälti että ne lentelee nyt viisiä tuhansia kilometrejä mutta kyllä tämä menee ja monta kilometriä koska se Iiskolan pellolta tuli minun vastaani toissa kesänä sinne Manninsillaksi sanotaan Siltasten talon yläpuolella mikä Häkälään menee se tie siellä sillalla minä huomasin että nyt on pahaa tautia Huhdasjärvellä koska tuota naamaan sataa kun niitä höyheniä lähti tulemaan ja siinä oli ja puita ja metsää siinä oli Niemisen kankaalla petäjikköä mutta ei ole voinut suojata ne tuli vain sinne sillalle ja siellä oli paljon peltoa mutta minä kävin nyt Häkälässä toisella viikolla niin ei se ole sinnekään vielä sentään niin paljon mennyt että huomaisi että niin kun on Jaalan kirkonkylässä Poterin Senjan pelto siitä kirkosta vähän matkaa tuonne kauppaan päin siinä näette miten käy minä eilen huomautin miehille toinen heinä vielä sivulla vähän on niin kuin että siitä saadaan heiniä mutta sen minkä se voikukka on oikein saastuttanut niin ei siitä paljon tule se on hienoa se häviää se muu heinä meidän pihassa ei kasvanut tanskalainen nurmi ja muuta kuin yhden kesän minä kielsin älkää panko sitä siihen ne laittoi vain no nyt näette minkä näköinen se nyt on katso kun se piti sen yhden kesän tuota pihaa kiinni no ei siinä nyt ollut se mullitus muuta mutta että se nurmi kasvoi sitten se tanskalainen siemen jonkun aikaa mutta nytpäs ei tullutkaan tänä kesänä enää näyttämään naamaansa ensinkään kun ei se jaksa Suomessa ei ei ei kestä ei meillä pitäisi olla muuta kun meidän täytyisi aina tietää mitä ostaa nuo kaupoista että yhdeksänkymmentäyhdeksän on toikin nyt kun on heinänsäkin - siemensäkin suussa se itäväisyys- ja - puhtausprosentti se on huono usko uskoa niihin kun talonmiehellä itsellään jos on omalla pellolla niin ottakaa sieltä sen siemenen Kihilässä on kuulkaa yhdellä lohkolla ostettu kaupasta kyllä minä näen sen se on tuolla joella sitten olisi hyvä kattoa että kuinka tuossa näkyy erää kun on niittylätkäisiä siellä seassa niin se joka kukkii keltaista kukkaa ja se ei ole mikään oikea lehmänruoka pelkkä sellainen ei näy tuossa pellollakaan että yhtäkään että viittaisi että se on tuollainen se heinä se on konu heinä ei siinä ole kuin ne vanikat vain ja sitten se - kukka ja monihaarainen se latva se on sellainen lätkä niittylätkä ja se on ja sellainen elävä sitä ei ja elävät ei syö niin sitä sitten myydään ja sitten niin kuin nyt sanotaan nuo osuuskaupat pitäisi olla Suomessa kaikki kauppias on kauppias se kauppias täytyy taikinavanteesta pitää kiinni kuulkaapas pojat siinä ei ole mitään sen kummempaa on se yksityinen kauppias tai osuuskauppa kyllä ne yhtä ne palvella täytyy ne palvelee kuule kumpikin omaa liikettään ja renkejähän ne ovat osuuskaupoissakin ne johtajat niin ne on renkipoikia niiden täytyy huolta pitää että jos suurempi isäntä jos huolimattomaksi oikein jättää eikä tee kauppoja oikein kohtuullisesti niin takapuolelle pian potku annetaan niin se - tapahtuu niin siltä se tämä kaupankäynti niin ja nuo koneiden ostot voi voi kuinka Suomessa kärsi ensimmäiset miehet siitä nyt näytettiin Valkealassa Ruottulan kylässä taas uusia vehkeitä harmittaa varmasti niitä jotka osti vanhoja nyt traktoreita saa peräti nyt ja noita äkeitä nyt kehui lehdet sitten että nyt uusi malli mutta se on tekniikkaa sekin katso taas jos pannaan kymmenen vuotta aikaa eteenpäin taas on Ruottulan kylässä nämä uudet niin ne taas kääntää lehden taas joksikin toiseksi että sitä tekee kuulkaapas sitä täytyy tehdä ne suuret hankkijat ja - rautakauppaliikkeet ja sellaiset tehtaat niin jos ei ne saisi mallia muuttumaan ja tavaraa sen jälkeen aina kaupattua uutta ja uutta niin niille tulisi pian konkurssi mutta nyt tässä tapauksessa kun on politiikka iso niin se se vie eteenpäin aina ei siinä mitään sen kummempaa tapahdu se on se - mutta ennen aikanaan kun ei ollut muuta kuin sellainen maaherra Hermanni veikkani kun kynti Huhdasjärveltä kun tulitte tännepäin oli se jyrkkä mäki se oli Loukunmäki ja se kynti siinä kivistä peltoa no maaherra ajoi tietä myöden niin se kysyi sitten siltä että miksikä sitä sanotaan sitä vehjettä millä se - pappa kynti jolla kynnettiin ennen paloja niin niitä nimitettiin kanttura-auroiksi no se sanoi että no maaherra ei malttanut mennä ohitse kun se näki että tuo mies on paljon kyntänyt tuolla vehkeellä ja paljonhan se ja kynti kun se kynti niinkin että jalat turposi että ei enää tahtonut kävelemään kun paloa kynti ja äiti kun kysyi kun tuli kotiin sitten että miten sinä vielä kynnit no se sanoi vain että no hyvä oli hevonen se vei kun hän piteli kurjesta kiinni no nyt se oli näin että kun maaherra seisoo vaihtaa hevosen ja se lähti sille näyttämään että kyllä näin vako aukenee ja niin teki mutta sitten oli erittäin ne peltoaurat meillä on vielä tuolla Alatuvan lakassa sellaisetkin jolla - joita sanottiin peltoauraksi joka oli tehty sellainen että ne kulki noin loivaan ne raudat siellä maata vasten ja sitten oli pitkät ne puuaisat kahta puolta että se pantiin täältä rahkeisen vain noin niillä rahkeilla millä luokin kanssakin ajeltiin niillä sidottiin se peltoaura sitten ja sillä lähdettiin peltoa kyntämään sitten siinä oli sellainen rautainen luotikainen joka käänsi niin minä olenkin riitannut nytkin että se olisi paljon köykäisempi kertailla peltoja kuin nämä vältit ja se teki hyvän työn kun siinä oli nyt siivet näethän jo niin se löi sen mullan levälle mennessä ja teki - laajoja vakoja ja sillä kynnettiin ennen Huhdasjärvellä paljon sillä peltoauralla sellaisella koivusta tehty vain ja sitten ne saarat oli nyt raudasta taottu ja ne meni vain pitkin noin maan pinnan mukaan niin ei sillä pysty kuule mutta sen kanttura-arran täytyi olla näet pystyssä joka kantojen ylitse meni me väiteltiin tuossa Huhdasjärveltä vähän matkaa tännepäin oli yksi metsähoitaja Hersta nimellinen ja se on täyden metsätekniikan se mies käynyt no sitten oli metsäpäivät silloin sitten käytiin useammassa paikassa ja joudutte siinä on nyt sellainen torppa se on sellainen käyrä mäki jonka päällä on se torppa siinä mäen päällä kun täältä mennään Jaalaan päin justiin siinä oli sellainen kases nyt sitten mentiin siihen kasekseen no yksi puhui yhtä toinen toista minä sitten sille miehelle kun minä huomasin että jaa mutta tuo mies taitaa ymmärtää sentään tätä kaskihakkausta kun sitä kaskea ei annettu oikein kunnon kelvon hakata yhteen aikaan pantiin kova vastaan no nyt minä sanoin sille että niin ne vastustaa tämän tällaisen hyvän metsän nousua nykyinen Suomen laki ja toiset äijät jotka ei tätä asiaa ymmärrä ja mieshän huomasikin että jaa mutta tuo taitaa tuo mies tietää näitä kaskimaita miten ne metsittyy se rupesi minulta ja enemmänkin vielä tutkistelemaan että kuinka ne montako vuotta siinä menee aikaa kun se taas tulee uudestaan hakattavaksi ja se ei viivy kuulkaa kuin kaksikymmentä vuotta kun saa kasketa nuo uudestaan metsän että kahdessakymmenessä vuodessa tulee taas jo niin hyvä metsä jos maa on vain hyvä että sen taas saisi jo hakata ja nyt olisi monta paikkaa täällä Jaalankin pitäjässä jotka saisi kyllä kasketa ihan tinkimättä jotka ei kasva kuin lepän ränää ja pajua kun muut paremmat puut on pois hävitetty niin se olisi terveellistä hommaa mutta kuka tekee enää sitten kun meilläkin yhtenä kesänä olisi ollut kynnettävä tuolla joella vielä paloa ei kukaan siihen ruvennut täytyy panna kolme hevosta suuren piikin eteen kun oli - se maa ja se olisi ollut paloauroilla kynnettävä ja vietiin ne sinne kun ei ketkään miehet ei osaa eikä kykene siihen enää tuo Luukka mies tavoitti sitä vähän rassailla joka oli vähän tehnyt mutta se on näet kun pantiin ne kolme hevosta sen suuren piikin eteen joka oli nyt kolmea hevosta vasten pellolle ostettu sillä ajettiin no se painoi siitä kun oli savupohja se maa niin se painoi kuulkaa ne kannotkin täytyi mennä nurin kun hevosten voimalla minä pelkäsin että jos se heittää ylipyllyä hevosten jaloille niin on jo jalat poikki mutta ei sentään heittänyt vaikka se välistä tölmi koko korkealle noin sillä tavalla tehtiin silloin kun ei enää mutta ensimmäisinä vuosina kun täytyi hakata viisi kertaa ennen kuin tuolta pelloilta rupesi leipää saamaan täytyi hakata pakosta nyt on tuossa pellon takana jo metsä niin iso että kas mikä tuo joka oli ensimmäisiä hakkauksia siitä ensimmäisistä puunsiemenistä tuolla kun kylvin saunan seinälle kun minä otin siemeniä niin otettiin toissa talvena tukkeja ja ne täytti kymmenen tuumaa kolmen sylen päästä neljätoista oli kun minä kylvin montakos vuotta meni aikaa kun täyttää kymmenen tuumaa kauran päälle minä kylvin ne siemenet silloin ja se on se puun kasvu niin se maasta riippuu jos on hyvä maa huonolla maallahan se kituu kauan ennen kuin sanotaan saadaan tukkipuu Salpausselän päällä kun minä katselen niin saako siitä mies ikänään tukkia en minä usko monessa kohdassa kun lähdetään Kouvolasta Uttiinkin päin niillä kankailla niin minä sanoin tohtori Rundgrenille kun täydyin mennä sille metsän harvennusta näyttämään menneellä viikolla yhtenä päivänä sinne sen saareen Uttiin herra tohtori harventaa ja metsää kun on joka komentaa minä lähdin näyttämään mallia että näin sitä tehdään että ja olin vähän aikaa sen kanssa ja minä sanoin sitten että kun nuo tuppasi kello oli viisi tulossa että ilta että neljältä laki määrää metsätöistä pois ei eihän me saa enää tapaturmamaksuja jos jälkeen neljän tekee metsässä miehet töitä se on paha laki se se kutistaa tuota - metsätyötä vähän pahasti se sellainen sääntö minä tohtorille huomautin että kyllä minä lähden pois ja läksinkin mutta ei se malttanut kuule kun se pääsi sellaisen työn alkuun ja näki mitä se vaikuttaa niin se vielä kauan aikaa jälkeenpäin siellä yksin nutikoitsi vehkeet oli niin huonossa kunnossa en minä sellaisilla vehkeillä noin viitsinyt tehdä noin sitä työtä minä vähän tulin niin kuin mustasukkaiseksi minä puhuin siitä asiasta että ei ei että no kyllä se haki vesoimenkin mutta kun ne tekee niitä ja nyt nykyään niin niistä puuttuu se pystyväisyys ne ei olekaan enää niin teräviä kuin ennen sepät kun ne tekivät kun joilla kaski vesattiin niin nehän pystyi puuhun nämä on vain kuvia vaikka lyöt kuinka no se luikuaa vain eikä oikealla tavalla pysty nämä on hevosenkenkäteräksestä kuulkaa pojat tehty nämä nykyiset metsävesaimet ei ne ole oikein ensinkään ruotsalaista ja hyvää terästä ei ole jos siitä tehdään noin oikein niin kuin nyt tehdään noin ruotsalaisesta niin teräksestä mikä tahansakin niin siitä tulee se terä hyvä jos on kunnollinen jonkinlainen seppä minä tein tupakkaveitsen terästä sellaisia vehkeitä jolla koivikoita oksittiin ne on ohkaisia ne on niin kuin höylänterän paksuista se levy minä kaksi niitä tein ja minä sain tuonne oksimaan koivuja jonkun päivän sain minä meidän Eemin meidän pojan minä sain yhden muun miehen minä sain Peltolan Jalmarin ja mutta minä pyysin toiseksi päiväksi sitä Jalmaria lähtemään tuonne koivikkoon oksimaan koivuja nyt vetämään alas oksia ei lähtenyt enää se sanoi että menee tupakkaa paljon kun se on tupakanpolttomies mutta kun pisti tupakaksi ja piti tehdä töitä no kun se oksa tuli sieltä vetämällä alas se vei aina tupakan tuonne maahan no siltä meni paljon päivässä sitä tupakkaakin mutta se työ ei ole ja oikein mukavaa minähän sitä tein monta päivää jos sitä pannaan tuohon tekemään sellainen mies joka on nyt vähän pehmeäkätinen mies ja muuten luonteeltaan ei se sitä järin monta päivää ja pitkälti ei se pitää olla sisukas mies kyllä ne hyvin hyvät terät minä sain niihin vehkeisiin ja kun se oli ohkainen niin tavallinen oksa putoaa aina kun se kun yhden kerran nykäisee se pannaan tavallisen pitkään varteen että noin kolmen sylen vaiheelta minä yletyn aina oksia sitten tuosta tien laidasta tuossa kellarin - näytin nyt noille kylämiehille Vesannon miehille tänä aamunakin kummallekin veljekselle siinä on oksittua koivikkoa tuossa Parvio haukkui minua olevan huonon hoidon tuossa metsässä minä sanoin että no niin kyllähän se niin on mutta noin ei ehdi joka paikkaan minä sanoin että herra ei huomaa sitä että meillä hoidetaan metsää noin sellaisessa palstoissa ja sitä on hyvä hoitaa - jako on ollut näet kylässä niin pitää ne paasilinjat ne rajanaan niin aina ottaa ne osastot käsiin niin sen linjojen välin niin siinä on jo yhdeksi kesäksi työtä jo jos sen hoitelee ja tekee kuntoon sen jäljen myyt hakkaapa hänestä mitä tavaraa tahansa ja vaikka muuten puhdistaa ne sanoi minulle näin ja minä olen paha vastaamaan taas niihin asioihin minä sanon näin niinhän se voi olla mutta se taas sanoo hän on paljon koulua käynyt minä sanoin että jaa voihan herrat paljon koulua käydä mutta minä taas ihmettelen sitä että mihin se koulu on mennyt kun ei herrassa yhtään näy että kun tuntee kun ei se ne ymmärrä oikein metsän hoitoa minä katselen paljon ollenkaan tuollainen herra joka noin puhuu ei - minun minä luulen että minä olen viiteenkymmeneen vuoteen hoidellut noita metsiä mutta minä vielä olen kuin rippikoulupoika en minä vielä tiedä paljon minä tiedän hyvin vähän minä sanoin että en minä vetoa siihen isoon tietoon se on niin vaikeaa tehdä että siinä täytyy tietää kohdin paljon ennen kuin luomakunnasta saa minkäänlaista - oikein täyttä kuvaa siihen saat tapella vaikka kuinka paljon ja ei tule selvä ei tule siellä on takana vielä jotakin sellaista jota ei ensinkään huomaakaan että - jaa-a vasta oppii kuulkaapas kun pannaan monta kymmentä vuotta aikaa niin oppii näkemään että ahaa siellä onkin vielä tuollainenkin tai tuolla noin joka tulee nyt vastaan niin niin sieltä tulee ja nyt on vielä sellaisia vanhoja jotka näyttää niin kun meidän metsällä vielä näkee kilpihongankin näkee sen vielä ei sitä enää monessa paikassa näe mutta on piilossa pysyneet tuolla ja minä olin onnellinen minä puhun niille puille kun ne tuli minun vastaani tänäkin kesänä siellä tiuhassa kuusikossa olipas nuo kuuset teidän hyvät suojat ne olisi muuten kaatunut kuulkaa tukille mutta ne oli piilossa ne oli kuusien välissä kasvamassa tuolla Viilanmäellä ja sitten siellä on sellaisia asukkaita ollut ennen että eversti Hallberg käy täällä jänistämässä Helsingistä asti tuli tänne kun se tuli sanoi että sitten kun se tuli tänne jänistämään no se ei mennyt metsään se herra muuten mutta täytyi minun olla aina mukana tai sitten tuo Eemi ei se lähtenyt yksin kävelemään muiden miesten kanssa se täytyi olla talon mies aina viemässä sitä everstiä ja Lappakosken maisteri seurasi sitten ja no me mennään sinne mäelle sieltä tuli sellainen paikka missä oli saunaraunio nyt ja siinä on kallio ja siellä ei ole viljelysmaata likelläkään kun oli se sauna minä vein ne herrat siihen kalliolle ja meni sattumalta meni itse se rupesi potkimaan sammalta se oli siitä tietoinen että siellä on asuttu siinä paikassa kauan aikaa potki sitä sammalta sitten sanoi näin että tässä on sen tähden emäntä töissä ollut kun se on jauhanut noin tätä kalliota vasten kiven kanssa niitä jyväsiä mitä ne roviossa kasvatti se puhui näin se eversti no sitten tultiin sieltä metsästä pois tänne kotiin minä menin tupaan niitä herroja oli täynnä tuolla alhaalla tuo kammaripuoli pöydän ympäri istui no Lappakosken maisteri minulla oli isäntänä sitten siinä jänisjahdissa aina täällä oli paljon suuria Suomen herroja Helsingistä oli kaksi kolme niitä yksi apteekkari oli ja ikään ja sieltä - Korpi-Junkkarin apteekista se Lindström vai mikähän se oli sukunimi sellainen kun hevosiakin ja välskäili se sama mies se oli sieltä ja ne puhui sitten everstille että siellä on hyvä jänistellä siellä on metsä puhdistettu niin kun täällä olikin se oli lävitse ennen raivattu roska pois ja ojat kaivettu ja niin pois no nyt sanopas se tuli tänne jänistelemään kävikö se muistaakseni kolme vai neljä kertaa se niin mennään yhtenä syksynä sitten sinne kun se siellä mäellä käy minä menin tupaan istumaan kun metsästä tultiin pois mutta sitten se laittoikin sen Lappakosken maisteri minua hakemaan tuvasta tänne miesten sakkiin sinne kammariin no minä sanoin mitäs ne minua siellä tekee teinkös minä tänään mitä tuhmuuksia siellä metsässä teille että minä sinne viedään ei maisteri sitä voinut selittää minä tulin sinne sakkiin niin se otti - nousi itse tuolilta seisomaan ja laittoi minun tällä tavalla niin kuin te nyt tähän tuolille minun laitoitte istumaan istupas tuohon sanoi minulle se eversti minä ajattelin mitähän nyt lähtee tulemaan että tuliko tehtyä mikä sellainen köpsö temppu nyt tuolla metsässä noiden herrojen nähtäväksi että ne nyt tuollaista rupesi tekemään sitten se sanoi näin minä olen käynyt Tanskassa minä olen käynyt Ranskassa sanoi näin - niille toisille miehille ja minä vasta koto-Suomessa tapaan sellaisen miehen jota en minä ole vielä tavannut niistä maista sanoi nyt minä sen tapasin niin minä tahtoisin kysyä sitä asiaa että miten näin pienellä ajalla yksi mies on tehnyt noin paljon sellaista hommaa - että toiset aina sanoi minulle Helsingissä kun en minä ollut täällä käynyt mutta nyt minä tulin itse kun minä tulin näkemään niin minä sinulta itseltäsi kysyn että miten se menee eteenpäin että sinä olet tehnyt nyt sen kolmekymmentä hehtaaria peltoa ylitse ja tuon metsän kaikki tuolla tavalla laittanut kuntoon ja minä en ole missään nähnyt sanoi - minulle se everstivainaja näin ne - tahtoi tietää miten menee se eteenpäin se sellainen homma no oli agronomi Passikin oli silloin siinä sakissa ja ikään ja sillä oli kartano tuolla Viiturilla ja se tavoitti jotakin hehtaarin alaa vuodessa eikä saanut ylös minä annoin niille sitten niille tiedon siitä asiasta miten saadaan työ eteenpäin menemään ja minä takaan vieläkin että jos pannaan joku tuollainen iso työ ja pannaan siihen sellainen mies sitä johtamaan joka tahtoo sen työn vielä eteenpäin se pitää mennä niin lentojalkaa vielä nykyisessäkin maailmassa ei siitä puutu kuulkaa työmiehet jos se mies osaa käyttää sitä hyväkseen niin että se saa ne uskollisesti tekemään työtä minä selitin että minä sain ensin sieltä - kotokylästä lähtemään nuoria miehiä pari kolme kappaletta tänne sydänmaahan mukaani jotka minä tiesin että ne on työmiehiä ja sitten tuli lisää tuolta Mäntyharjun puolelta niin kuin tekikin ja kun niille maksoi kohtuullisen hyvän palkan niin niitä tuli kuulkaa niin että ei niitä etsimään tarvinnut mennä niin herrat ymmärsi että sillä tavalla no sitten kun maksoi sen palkan niille ja kuulkaapas kun antoi pikkuisen päälle vielä kun oli sovittu se palkka voi kun ne oli mielissään ja ne teki niin kovasti työtä tuossa on pelto katsokaapas jossa on kaivettu oja - missäs olette nähnyt että miehet pistää sataviisitoista syltä päivässä saviseen maahan ojaan mutta tuossa pellolla se oli tapahtunut toinen mies on vielä hengissä joka oli minun kanssani sen tapaatte Voikkaan tehtaalle kun menee yksi Jalmari Pulkka joka oli minun kanssani niin me päivässä aloitettiin tuolta alapäästä tultiin yläpäälle kun kaksi kolme - tuota peltoteknikkoa on mitannut tuossa on kartta niin se tekee sataviisitoista syltä nuo ojat pituutta jotka me - raakaan maahan saviseen maahan pistettiin nuo sellaiset nyt reilut pelto-ojat niin kuin ne kuuluu niin mutta silloin pystyy kihveli jo kun on sitä työtä ja paljon tehnyt niin se pystyy niin yksi mies tuli ja kysyi että mistä isäntä on saanut noin vahvan pojan joka nostaa tuon keskiturpeen ja hän ei tahdo - jaksaa nostaa kahdella kädellä minä huomautin sille ukolle minä että lähde katselemaan eihän me sitä turvetta nostetakaan ensinkään no ukko ihmetteli miten ne otetaan siitä ojasta se pois no se tuli katselemaan toisena päivänä kun me toisia ojia - alettiin tuolla näkihän se sen siitä eihän sitä jaksa mies jos - panee vaikka kuinka olkoon voimakas äijä voima puuttuu aina jos ei mies osaa sitä käyttää muuta kun me vedettiin hyvästi kun kihveli survaistiin ja se keskiturve otettiin tavallisen iso ja sitten nykäistiin se näet siitä sillä kihvelin päällä siihen ylälaidalle tulemaan näin nyt se se turve ja sitten näin vain se kun nitkautti no katso kun se oli kantikas lyöty se turve ja se lähti kantillaan pyörimään se meni kauaksi asti ei se ollut likelläkään ojan laitaa ja se kauaksi sitä ihmetteli se äijä sitten että miten te sen jaksatte sinne asti nyt muka kihvelissä viskaa kun ei hän ei jaksa sitä nostaa käsillä minä selitin sitten että ei ja tavallinen mies oli se - kolmas mies joka kaivoi kolmatta ojaa silloin tuossa meidän rinnallamme kuulkaapas kun siltä meni kolme päivää ennen kuin se pääsi tuonne - yläpäähän eikös se ole ammattitaito mikä siinäkin on kysymyksessä ojankaivossa se on ihan ammattityötä ja niin niin minä sen tunsin että sillä tavalla jos tehdään nyt pidemmät miehet tekee niin kyllä se tottuu ne vehkeet laittamaan ja sen työn tekemään niin että se ei livo turhia siinä työssä se menee niin nätisti aina silloin kun se ottaa keskiturpeen niin sitten kun se laidoista taas lähtee ottamaan se ei tarvitse mitään lipomista se näkee sen että se pistää sen kihvelin niin yhtä suorasti sen laidan että se on nättiä vielä se oja nyt kun tuolla kaivelee joku ukko ojaa niin minua harmittaa aina kun ei se tulekaan oikein enää oikein nättiä se oja ja jos se vingertelee ne laidat ja niin se on tasaisella sileällä pellolla ruma se pitäisi olla niin kuin langasta vedetty sitten se on nätti ojankaivu on ammattityötä ja niin on kaikki niin se on tuo halontekokin ja sama tukinteko ja kaikki homma ja tuo on niin kuin nyt tuo metsätyö niitä täytyy kiittää niitä minun täytyy noita metsätyömiehiä niitä vanhan ajan metsätyömiehiä jotka teki niin kuin nyt ennen vanhaan miehet - teki metsässä työtä niin ne teki sen työn ja ne sai siitä palkan ihan niille täytyy sanoa että ne sai kovalla työllä sen palkan ei se tullut niille ihan köykäisempi se kaikkein kurjempi on kun nyt kulkee noita kun monopoolikaupat on tullut näin ilkeäksi että ei panna ylös mitä mies ostaa päivässä no pirukin nyt reppuriakin jotka kulkee sitten haukuttelemassa noilta metsämiehiltä ne rahat pois viinalla no nyt ne saa ostaa niin paljon kuin niillä pussissa rahaa piisaa kun se menee kuulkaa monopolikaupasta ulkopuolelle pyörähtää sisään se saa ostaa toisenkin - taas ja käydä kaiken päivää ostaa niin pitkälti kuin lystää onko laki hyvä mitäs tuumaa nuoret herrat siihen onko meidän valtiolliset lait oikein nyt vähänkään käytännössä hyviä kyllä minä ainakin olen sitä mieltä että ei minulla ole korttia en minä pääse koko kauppoihin ei ei ei missään päin ja tohtorikaan ei voi tehdä pirtureseptiä vaikka on niin tuttu tohtori kuin Lundgrenkin on niin eihän se voi tehdä minullekaan pirtureseptiä kun laki kieltää ei saa tehdä ei saa tehdä vaikka sanotaan että taloudessa tarvitsisi nyt niin kuin elukoita vasten ja ja sen sellaistakin mutta sitä ei saa mutta en minä tiedä en minä ole kysynyt meidän vävymieheltä olisiko sillä noin - ei minulla ole koskaan ollut ja näin vanhahan minä olen niin mutta sitä minä olen katsellut niin kuin Lahden monopolikauppaa siitä on jo monta vuotta takaperin tulee ja sen minä ainakin tuomitsen että alaikäinen tuo likka on kun se tuppasi kauppaan ja kaksi vahtimiestä ei tahdo laskea likkaa - no likka kun kovasti vain väittää että katsokaa hampaasta häntä että kyllä hän on minua - alkoi naurattaa että viisaspas olet likka kun osaat puolesi pitää ja ne täytyi laskea sen likan ostamaan ei voineet jahdata pois ei eihän ne nyt voinut lääkäriä sille hakea ja tarkastaa sitä oikein perusteellisesti ja onko likka jo siinä iässä mutta sillä kun oli - oikeus saatu niin meni ja osti vain ja nyt kun nämä kulkee täältä pitkistä matkoista Kouvolaan ja johan sitä saa Kuusaassakin ja sitten kulkevat noita metsiä myöden niin se on vähän surullinen temppu mies tekee kovasti työtä ja kun se on viinan kiihkoinen ei ne helpolla sitä saa sieltä metsästä valloilleen ja kun ne kehtaa puolet voittoa melkein ottaa niin ne ottaa tuhannen toista siitä pullosta kun ne myy ja sitten kun se pontikan pirukin vielä palaa niin sitä palaa toisissa paikoissa että kun nyt oli lehdessäkin niin oikein näet lankkia myöden kulki vedetkin niiden tehtaaseen minä monta pontikkatehdasta olen hävittänyt - hyvä haisti kun on niin perhana minä olen aina huomannut kun tuolla metsissä ei tahtonut vallesmannit vain pystyä aina enhän minä niitä mennyt hätistelemään tuttuja miehiä minä huomautin tällekin joka nyt on jota rouva täällä oli ennen Jaalassa nimismiehenä tämä joka on Orimattilassa että siellä on se oli tuolla tuon taipaleen lahden puolen kolme neljä kertaa ne täytyi sinne mennä vaikka minä sen niille kuinka tarkkaan piirsin - ennen kuin ne osui mutta eikö ne halunnut mennä en minä tiedä se nyt juttu sen ne ehti polttaa kuule toisen rivin jo - sitten sattuivat menemään että ne sai ne polttajat ja - yhtä aikaa kekkeriin niin on niin likellä tuolla Vaahterin taloja että minä arvelin että olisiko ne ollut niiden talon miehien kanssa yhteydessä ne että ne sai niiltä nuo ne käy siellä taloissa syömässä välillä niin silloin ei ollut ketään kun minä siellä ensi kerta kävin minä kauan aikaa minä tiesin ketkä sitä polttaa siellä minä ajattelin että tuttuja poikia kun ne on niin minä kyselisin että kuinka toi onnestaa nyt mutta ehei niitä ei kuulunut minähän lähdin taas leimaamaan metsää niin kun minä metsäleimauksissa aina kävelin noin nyt paljon niin minä monessa paikkaa

jatketaanpas sitä tervanpolttojuttua
ja milläs sitä voi jatkaa sitä tervanpolttoa minä - nyt rupean kuule jos haluaa kuka tulla nyt kouluun tulkaapas oppiin minä juhannuksen jälkeen sytytän tuossa on valmiiksi laitettu nyt hauta viitsittekös te lähteä katsomaan sitä teosta se näkyy nyt miten se tehdään se
no puhukaa ensin
jaa miten se tehdään no johan minä sitä selitin että se tehdään niin että kannot nostetaan ja pilkotaan siitä ja siitä sitten laitetaan siitä se hautaan ja ne on ladottava lujasti siinä ei kuule siinä ei käy muuta kuin siinä on oltava niin kovat kädet että niitä ei saa hanskalla niitä pilkkoja siihen hautaa niin kun ne pitää tulla ne pitää tulla lujille kuule ne puunpilkat näin kun ne ladotaan näin pitkin päin minun täytyi noin käyttää paljasta kättä ja tein tavallisen paksun tavoitin yhtaikaa kaikkia mutta en saanut sopimaan kuitenkaan niin se tuppaa hyppyset hellentämään kun ne on näet teräviähän ne on ne särpäleet puun niin minä paljaalla kädellä nyt - nyt siihen ladoin ja sitten siihen täytyy laittaa noin metsästä sammalia pannaan sitten niiden pilkkojen näin peitteeksi sinne päällepäin ja sitten siihen pannaan vasta sitten minä panin nyt yhden paperin mutta - kesänä kun tuli ei menneenä kesänä se tuli ensimmäiselle haudalle tuossa Huhdasjärveltä sellainen terveystäti tänne käymään no se tuli ja - katsomaan miten tervahautaa laitetaan nyt ja - minä satuin olemaan tuolla tervahaudalla no sitten minä kysyin että millähän nyt sen saisi peitettyä ne ennen pantiin hienoa ruisolkea mutta nyt kun ei enää riihissä puidakaan nyt vain lasketaan koneessa näethän pehkua tulee tuollaista niin se ei oikein niin - ole hyvää siinä haudanpeitossa se tuollainen pehku vahvemmilla ruisoljilla voi ennen peittää kun ne varstalla hakattiin pehmoiseksi niin niillä ja aina näette on näin pitkin päin passasi niihin saumoihin niin niillä peitti niin se piti mullan hyvin mutta se täti piteli kuulkaapas se piteli aina säkkiä kiinni kulmasta kun ne sanoi minulle että no eihän sinne tarvitse mitään kuljettaa sammalia eikä pehkuja kun on paljon noita apulantasäkkejä niin kuin niitä nyt joka taloon tuppaa tulemaan niitä apulantasäkkejä niitä oli tuolla puimahuoneen ne sanoivat että Pentti tuo sinne hevosen kanssa no poikahan toi hevosen - ja sattuikin se täti tulemaan vielä sitten kun minä justiin olin peittelemässä sitä hautaa no se pitelee - kulmasta säkkiä kiinni minä puukolla aina vedän säkin ja katsokaa kun se säkki on nelinkertainen no me pannaankin sitten näin sivuille ne nelinkertaisesti ja samalla tavalla päälle ja sitten minä panin kovasti mullan päälle ja sytytin sitten sieltä yläpäästä sitä palamaan mutta kuulepas kun niitä oli nelinkertaiset ne paperit niin ne ei laskenutkaan itseään menemään sinne pilkkojen väliin ensinkään nyt näin ne jäikin se valkea pääsi luistamaan kuulkaa ja se tuppasi palamaan sieltä päästä mistä se piti sitä tervaa antaman no vaikka minä vein kuinka monta sinkkiä vettä sinne eihän se tauonnut minun ei muuta vaikka minä kaiket yötä kävelin retkuttelin ja vein vettä sinne sinkillä tuolta kaivosta alakaivosta paljon minä huomasin että ei sitä nyt saa sammumaan minun täytyi panna se tukkeisiin koko hauta ja antaa yksi päivä se sammua sillä viisillä tykkänään ja minun oli kuule purettava se maita myöden koko laitos se soppaantui ja pilaantui sen verran siitä että se valkea kun lensi näet siitä päältä niin se pilasi sitten hautaa niin pahasti että minun täytyi maita myöden purkaa koko se ensimmäinen hauta sitten ja ja sitten minä vasta ajattelin että ei pidä kaikkia tuhmuuksia tehdä nyt minä panin kuulkaa niiden sammalten sammalia ensin ja yhden hienon paperin vain vielä niiden päälle ja nyt mullan minä luulen että ei se nyt sitä fuskia ainakaan tee että kyllä se nyt varmasti se yksi hieno paperi taipuu hyvästi menemään että se menee lujille se täytyy mennä lujille että ei se saa ilmaa mistään fuskata silloin kun se sytytetään sieltä toisesta päästä niin sellainen on se tervanpoltto sitten sinne täytyy panna metsästä tuoda tuohet panna sinne alle tuohi ei näet huoli tervaa mutta jos se pantaisiin kyllä siinä nyt on poltettu jo monta vuotta tuolla haudalla niin sitten kun se oikein pikeentyy se on savesta tehdään se rännihaudan pohja niin sitten kun se pikeentyy oikein että se kiiltämään rupeaa silloin ei se enää tarvitse tuohia mutta minä vielä pistin tuohet kun metsässä halkoja tehdään minä kävin metsää leimaamassa tullessani toin vielä kannan tuohia jotka on kauttaaltaan siellä alla ja nyt se pitää jälkeen juhannuksen sitten sytyttää jos minä sytyttäisin sen nyt kun ne sanoi että perjantaina on jo juhannusaatto niin sanoi nuo tytöt kun minä - kun ei ne ne allakkaa ei näy no enhän minä niitä juhlia ole niin tarkkaan - ajattelin että jos se olisi ollut koko viikko että - olisi niin pitkälti aikaa ollut sitten se olisi ehtinyt palaa mutta kun se on toista metriä nyt paksu se hauta niin sitä täytyy polttaa sen tähden vähän hiljempaa että se ehtii palaa sillä tavalla että se hautuuntuu palaessaan ne tervat ja muut että jos hyvin kovasti poltetaan että äkkiä pitää terva lentää pois sieltä haudasta niin se terva ei tule niin hyvää se tulee vain sellaista hallavaa se terva mutta kun se - tehdään sillä tavalla että annetaan rauhallisesti sen palaa ja hautomalla tehdään niin katsokaa se on kohdin mustaa ja sitten se on niin hyvää niin kun Ruhan isäntäkin sanoi että kun sinulta saa tervaa ostaa niin ei osta sontaa niin pappa tuumi se on kartanon isäntä iso se Ruhan isäntä mutta mitä minä sitä ymmärrän niin se minua käytti ja koko metsänsä katsomassa toissa syksynäkö se nyt oli niin oli ja - vallesmanni rouvineen mentiin sinne papalla on kolmesataa hehtaarin alaa metsää ja lävitse se sen rampoitti ja arvostelua pyysi että mitä se nyt on muiden mielestä se hänen metsä minun täytyi sille sanoa että kuka on laittanut Ruhan metsän näin yksitasaisen ja puhdistanut näin hyväksi että se on joka paikka melkein hyvin hoidettu minä että - kukas sinua on tehnyt tämän työn no kukas muut kuin minä se sanoi näin ja se on itse sen tehnyt ja sillä oli meijerit ja se iso talous muuten hoidettava niin vaikka se oli kartanon herra niin se mies on paljon ja tehnyt se näkyy siitä ukosta itsestä sitten kun se oli pitkäjalkainen mies ja se kävi kovaa - tuo rouva ja nimismies tuppasi metsään väsymään minä sanoin että jaa opissa olette minä että noin tämä on kaupunkilaisille hepreaa tämä metsän käveleminen minä että katsokaapas malli kun tuo Ruhan isäntä menee ei se kiirettä pidä mutta siinä on se malli vain nyt niin että kun te ja oppisitte noin tekemään älkää koskaan astuko metsässä noin loukkaan pohjaan jalkaanne katsokaa aina mättään päähän niin silloin matka joutui ja se on iso asia se jos loukkaan pohjia myöden lähtee mies metsässä kuljeksimaan niin ei se pitkälti menekään eteenpäin se on hitaista mutta kun se katsoo aina jalalle sen korkeamman paikan minä siltä se voittaa teidät tuo nyt niin ja niin teki sitten kun tuli poislähdön elellä tultiin niin minä sitten sille esitin näin että minun mielestäni ainakin tänne olisi se on kuusikkometsää tehtävä joku sinun vielä noihin harvempiin paikkoihin sellainen aukkohakkaus ja vuovattava petäjiä ja se teki niin se on tehty nyt se työ taas taas nyt se on ukko kovasti kipeä minä taas - arvelen sitä että nyt kun se on tehty se työ siellä ja ne lähtee ne sen teokset kasvamaan että se näkee että ne hyvin kasvaa kyllä se minun hakee kuulkaa ja taas katsomaan töitänsä että kuinka ne nyt on se on niin justiin ja tuossa metsän kaikenlaisessa hoidossa niin se on onni joka suojelee siinä että noin että ei ihan noin auta niin -- mies siemenpussin kanssa minulla on tuolla nyt pussi siementä suusta kiinni petäjän siemeniä otettu nytkin sille varalle kun tohtori Rundgren pitäisi tulla kylvämään metsää tänne maalle sillä on tuossa Lahnajärven takana metsämaata ja hakattu on aukkopaikka minä menneenä kesänä yksinäni kävin sitä - kylvöstä alkamassa no nyt minä sanoin sille että kuule tohtori että kun minä olen sellainen pappa minä voisin panna väkisin kylvämään äijän metsää kun minä olen näitä metsähallituksen äijiä voisin minä tehdä sen että mutta siemenet olisi tuolla minua käskettiin kyllä että ota sieltä - mutta kun tohtori itsekin kuule tahtoisi nähdä ja opetella metsän kylvöä nyt mennä vuonna kun ei tullut sadetta se täytyi mennä Göteborgiin nyt on satanut ja se lupasi kyllä nyt tuleeko nyt sitten että jos tule näinä päivinä nyt sitten metsäänsä kylvämään niin tuolla on nyt toista kiloa nyt saatu sitten on yksi pullo noin vanhaa siementä kuusen siementä yksi pullo ja sillä pullolla kylvetään hehtaarin ala niin ja sillä ei olekaan sillä tohtorilla muuta siihen on hehtaarin ala olisi kun minä jo menneenä kesänä siihen aukkoon kylvin niin niin saattaa jonain päivänä tulla olisi kiva olla silloin kameramies mukana että napata että Suomen tohtoritkin kylvää metsää kun Kihilän isäntä pakottaa niitä voi vähän noita ihmisiä jahdata kun minä jahtasin suojeluskuntapatsaita täällä Jaalassa ja puhdistamaan niin se minua vähän ajattelutti ja vähän niin kuin harmittaa kuinka sentään meidän Jaala on siinä asiassa vähän niin pois jäljellä että tuppaa niin nuori polvi olemaan ja miehet kun määrättiin hoitamaan niin kuin Mäkelääkin kyllä minä muistan ne mutta katso kun ne on mennyt tämän maakamaran päältä pois ne miehet minkäs sille tekee niiden on ollut lähdettävä kun on käsky tullut oli Huhdasjärven Iiskolasta oli Ilmari-vainaja Siltasista oli Paavo-vainaja ne on siellä nyt turpeen alla ne miehet siellä sodassa kaatui ja nyt sanopas kun mitä nyt on miehiä jäljellä niin ei ei ei ei niin kuin Mäkelänkin patsas se on kun käännytte kylään niin kolme neljä metriä maantiestä kun on pantu kiven päähän ja se ei näkynyt tielle no sitten sanotaan minä puhun sitten Andersenille Kuusaan että jos tulisit joskus niin mentäisiin yhdessä ja - no lupasi ja sitten soitettiin minulle näin että mene nyt Mäkelään siellä on Andersen minä menen Mäkelään se oli jo Kuusaalla sen verran se välitti siitä asiasta no - minä ajattelin että haa näin tätä nyt meinataan tehdä ja nenästä minua vedellä minä ajattelin mutta ei minua nenästä vedellä pitkälti minä olen sen tähden tehnyt monennäköistä muutakin pahaa ja teenpä tuonkin minä ajattelin että jos nyt ei kukaan lähde tuonne tuota patsasta raivaamaan en minä ketä pelkää niin minä menen vaikka yksin ja raivaan mutta noin ei se saa olla jos ei kylän miehet lähde jahka minä tulen uudestaan tänne kylään niin etteköhän te sentään lähde no minä kun menen jonkun ajan päästä sitten taas uudestaan sinne kylään menin Sipilän Hildan luo sen lesken ja sanoin että hyppääpäs noissa naapureissa sanomassa niille nyt tänne tuli taas se ilkeä paha mies joka komennukselle pitää että nyt se tahtoo lähtemään tuota patsasta puhdistamaan teitä kaikkia kylän miehiä ja nehän oli niin höytejä poikia sitten sentään lähtemään kun ei ne ketään pelännyt kun minäkin siellä olin ja nyt sanopas kun minä menin menneenä syksynä sinne kylään taas tulee yksi ihminen minun vastaani vähän matkaa siitä patsaasta tänne Vesalaan päin sellaisella tasaisella paikalla sanoi näin minulle se lähti meni Puolaan se ihminen kontti oli selässä veurosit sinä kävellä täällä et sinä mitään taida pelätä sanoi siltähän me tuota patsasta ei rohdittu ruveta puhdistamaan sanoi että kun me pelättiin selitti minulle sitä asiaa minua tuppasi ensin naurattamaan että isot ihmiset nyt vielä pelkää komuja muka niin ja ei kun ei koko kylässä ole kuin minun tiedossani kuin yksi ainoa kituva kuoleva yksi Eemeli Kousa joka sotaväestä lähti karkuun nyt ymmärrätte että se on komu niin minä ajattelin että no voi nyt hyvänen aika ja selitin sille ihmiselle että älkää veikkonen viitsikö sellaista tehdä nyt minä kävin kolme kertaa Jaalassa taas se joka on suojeluskuntapatsas ei nämä ole suojeluskuntapatsaita mitä nyt nykyiset herrat juhlii nyt ne on sotilaspatsaita jotka on käskystähän ne on täytynyt ne miehet mennä nämä on suojeluskuntalaisia jotka vapaaehtoisesti meni kahdeksantoista silloin tavataan historia oikein no täytyyhän lakia totella kuulepas kun käsky tulee se on sotamiesten muistopatsaita ne mutta nämä on suojeluskuntapatsas eikö ole kuin köyhiä torpan poikia Jaalassa ja yksi on täältä meidän naapurista Metsäpellon Matti siitä ja kivi meinaa mennä kuulkaa näin päin ja tulla sieltä kaatua kenenkä porvarin jaloille tahansa ja häntä ei kukaan ei hollaa sitten minulle vedottiin näin kun minä pyysin vanhaa vartijaa jo menneenä syksynä sitä laittamaan se sanoi vain lupasi ensin no minä kun taas menen sanomaan no miksi ette te ole tuota patsasta tällännyt nyt no ne on Jaalan kunta ottanut hoitoon sanoi minulle näin taas että nuo molemmat patsaat punaisten sekä lahtarien - molemmat on kunta ottanut minä että jaa tämä tämä Jaalan kunta älkää työ siihen vedotko kun minä sanon että menkää te ja puhdistakaa se patsas peskää ja oikaiskaa minä sanoin niin minähän se olen joka maksan sen työn ja lupaan teille maksaa että jos minä niin köyhäksi tulen että en minä maksa ja sitten te jäätte ilman minä että mutta älkää nyt sentään sitä pelätkö ehkä en minä vielä niin köyhdy kun minä teetin siinä ensimmäiset puustaimetkin siihen Jaalankin kiveen niin kyllä minä nyt vielä ehkä niin paljon varoissani olen että tuo te nyt menette ja pesette se ja oikaisette sen kiven ja nyt oli kuule tehty niin silloin kun minä lähdin sinne Toijalaan ei ollut vielä tehty nyt oli tehty kun minä menin eilen siihen ja katselin niin nyt näkyy niiden nimet ja se asia mitä se hakee takaa ja näkyy että kivi pysyy nyt pystyssä